حاول تبدأ تقلل شوي شوي بدل ما تقطع السكر مرة واحدة, وجرب تستبدل الحلويات مثلا بالفواكه أو حاجات طبيعية, تكون حلوة بس صحية مثل التمر أو العسل, وخلي عندك أيام محددة تأكل فيها شئ حلو, علشان ما تحس إنك محروم أوحارم نفسك من شئ, ولازم التوازن في الغذاء.